qurtumin sun qurtumi many kas jirtu akama mil biri kabdi namu mil biri ishir hinkabu many sun kas mil karibu dib lama unum kabdi daab, aminen hin'nyaateni, kabeteniet hinyateni, ishinenii amo inama nyaatiey akama hamtua, qurtumin sun duum qurtumi mil biriat, namu ishi mil biri hinkabu, qurtumi mil birri ishir kabd hinjirtu many shun kas.